Aleni alen kingamining'ii koo kicham awendi sukuli, koo kimii pesyet nekikale mawendi sukuli karon amu kikayai makosa eng sukul kimatar hesabuk chekikakona mwalimu. Aitu kaa nyaberber sikik alechi amametit, ale simawe sukul ayaikei kabisa kuyaa kiamian lakini kingokakechamwon kele tebii eng sukul kokiasab akatau atembeanate awe choronok chekikakiberberkei keleikei. amokebe sukul karon kokikibe keyaate lakwandi akoi konyoron akosikindet koker kole kaa kokenu ko kingaitu kaa, kokikipiran ak keetenan tukuk chekiame ko kiwa sukul akopom komwai mwalimu, ko konaech koopira mwalimu. Ko kimaata wekchikei makosa atau aa a agilkei e sukul.